Ku rata-rata tauwede matinro aruwaq jam sedangkang ku iyaq ku lokaq matinro biasa tergantung iyanaritu <hesitation> biasa engka limaq jang engka biasa seppulo jang engka meto aga biasa asera jang jaji deq wedding <hesitation> mattentu